<noise> toh – toh Safun wo haŋkaŋ magase bara gadai zibi kayaŋ magase no bargadai, zam ifose haribi si yuna, niga yunaŋda kuma nigin ba jinaiyaŋ kaŋra nigin nwari dan nigi yunda. Saŋnaŋ ba kusu nigihinka kusu yunda, saŋaŋ fu nigi fu yunda niga fu challaize yunda, haikulkaŋ gonise idunyo bon nigadaŋ ka yunda saŋnaŋ kuma boraga yumaida nizibi imadaŋ, baŋkaŋ gayumai da safun da baŋkaŋsi yumaida safun isi saba, zam ifose basubase boramini gahamai gunakadi imaŋchi afo dimaŋchi baŋkaŋsin da ifo noga ganji bara safun go borse borasi yumaida. Dingwaŋda safun irkwaise nibaŋkarai daŋka yunaŋda zam ifose amasi duka zibi magase, burchindi za nidira igin waw nigogadi igobar chindai waw nijine sita ninmo imin waw, zamba ibora na kwaro borai isi gunkidi dingai nabora waw zinibino ingai go sambu barase, isidi isidi kabai yadin zam ingai wo ibonwai go iseno bene daŋgade baŋkaŋyaŋ na katifa jare ifose, irkwaise wa faida barfo wawi amma isima isifaida, imanbai wadin matsala kaŋaga chaŋdi ka ise, a sobbaise no igogata. Amma igadi, kadde suba alkiyoma igakwai igadi haŋkaŋse igogate. Safunwo haŋkaŋyaŋ aga infaŋi maŋchi haŋkaŋ gabaŋno zam baŋi jinai zibi niga jiji yachine nigahinka dan ka yunda, fu nigahinka fu yunda nigahinka fume dabirji yunda.